Oke <hesitation> misal <hesitation> makanan masakan nang dari baras itu ulun <hesitation> tahunya tu kaya papat lah lapat atau buras orang menyambatnya misal diulun biasanya nyambatnya lapat jua pang misal lapat tu kan nya <hesitation> nang ulun tahu lapat ni diulah matan beras dicampuri lawan santan mbah tu di <hesitation> di apa di bungkus di untal lawan daun pisang na lawan daun pisang nya itu mbah tu disumap- disumap mbah disumap <hesitation> sudah matang isian nya tu mbah tu hanyar dimakan lawan sambal kacang tapi misalnya dikita sambal kacang nya ni has nya tu nya betambah lawan semacam lombok habang jua jadi nya tu kaya bumbu habang kaya sambal habang masak habang keitu tapi ditambahi kacang jadi tu rasanya tu nang kaya makan nasi kuning bumbu habang masak habang itu tapi si masak habang nya tadi tu bekacang imbah tu dari nasi nya tu lebih lambik lah nya karna besantan lawan disungap nya tu timbul temirip kaya lontong tapi lain lontong jua nya rasanya lebih belamak lah nya lebih- lebih belamak rasanya na itu salah satu nya ulun tahu biasanya lapat ni dimakan disukan jua gasan urang sebelum tulak begawi atau urang tulak- tulakan sekulah sebelum orang turunan biasanya makan ngitu dulu selain itu ulun tahu jua tu misal kaya lamang- lamang nah kaya nama asrama ulun pang tapi itu singkatan pang lain pulang lamang nya na misalnya lamang nang ini tu. Lamang nya <hesitation> dimasak dalam <hesitation> paring bambu tu nah dalam paring nya biasanya dibuati santan jua pang nya nya kurang lebih jua sebujurnya bahan- bahannya tu cuma belain di memasaknya haja mbah tu semacam di semap tapi pakai ada harang- harang ketu jua jadi semacam kaya satangah di banam jua ketu na, jadinya rasanya <hesitation> belain lawan nya lebih apa lebih- lebih masih tekaras lah dari pada si <hesitation> buras atau lapat tadi lapat atau buras tadi apa lebih <hesitation> lingket bistu lebih apa lambik ketu nah <hesitation> apanya <hesitation> tekstur jar urang tuh. Imbah tu <hesitation> memakan nya biasanya ada nang be kelapa be kelapa serundeng ngetu kaya- kaya hindi tapi rasanya masin ada jua nang be hindi jua ada jua nang disirami bumbu kacang bumbu habang ketu ada jua pang nya tergantung daerah lawan tergantung urangnya ketuju gin kaya apa itu misal lamang. Imbah tu ada jua ketupat- katupat ni misal di kita kada- kada cuma pas behari raya tapi <hesitation> setiap hari gin ada urang beulah ketupat kenapa soalnya ketupat ni pang nang aslinya gasan soto banjar soalnya soto banjar tu aslinya misal kita menyambat soto tu berarti beketupat nah misal kita benasi tu misal nya kita tu ngarannya sop ketu na sop banjar nah misal menyambat soto kan beketupat jadi setiap hari orang beulah ketupat- ketupat ni kan dari daun kelapa lah. Daun kelapa orang maanyam imbah dianyam dimasuki baras, dimasuki baras mbah tu hanyar di <hesitation> dijarang didalam banyu, didalam banyu langsung kaitu nya <hesitation> dibuati kedalam banyu imbah jadinya tekstur nya mirip- mirip lontong lah nang kaya lontong tapi <hesitation> bau nya belain lingu- lingu nya lain soalnya nya pakai daun nya daun kelapa lain daun pisang imbah tu <hesitation> biasanya misal <hesitation> katupat ni nya ditatak- tatak bedahulu ditatak- tatak imbah tu hanyar disirami lawan kuah soto- kuah soto nang soto banjar tuh handak nang gaya koala nang gaya hulu handak nang karuh nang baning tu seberataan nyaman ketu nah itu seberataan nyaman tergantung selera haja lagi keitu biasanya ditambahi macam- macam ada hayam nya ada hintalu itik biasanya ditambahi jua lawan <hesitation> es macam ampal ketu lah ampal dari kantang atau dari singkong ditambahi itu jua tu <hesitation> menambah nyamannya keitu nah, misal ulun sendiri <hesitation> ulun sorang lebih ketuju <hesitation> soto banjar ngitu <hesitation> nang takaruh- takaruh biasanya karuhannya tu bisa dari susu biasanya mun misal kada karuhannya ada jua orang nang maulah dari kantang lawan <hesitation> kuning hintalu kuning- kuning hintalu nah itu, kuning nya ngitu dipakai gasan mangaruh akan ya bumbu- bumbu soto banjar tu sebujurnya nang orang mungkin kada tahu ada yang <hesitation> ciri- ciri yang dari aslinya tu nya begeganti lawan kas- kas ngarannya itu. Rempah- rempah nang jarang ditamui didaerah lain biasanya dibanjar gin sudah mulai langka pang lah sayangnya padahal itu nang meulah rasanya tu belain misal yang lain kaya rempah- rempah nang kaya cangkih kapulaga lawan kawanan nya tu itu sudah biasa dimasakan- masakan lain jua di daerah- daerah lain tu banyak apalagi dimasakan- masakan arab biasanya tu banyak jua tepakai tapi gas- gas lawan keganti tadi tu kas- kas keganti maksud ulun tadi tu dasar ciri khas nya yang meulah rasanya tu asli nyaman keitu, itu misal dari katupat yang diulah soto ada jua katupat kandangan itu terkenal banar katupat kandangan itu kan jua sebagai salah satu ikon atau ciri khas nya lah dari kalimantan selatan urang tulak ke kandangan pasti makan ngitu kan, itu nang meulah belain katupatnya dimasakinya kada talalu lambik jadi masih tekaras- karas nya kawa dikacak pakai tangan nya di acak be kacak betangan <hesitation> memakan nya tuh biasanya mengasai kuahnya tu kada sampai- kada sampai jungus banar jadinya kada tarandam banar supaya masih kawa pakai tangan tu nyaman ketu nah memakannya ya kuahnya ada yang ketuju banyak ada yang ketuju sedikit tergantung selera haja imbah tu apalagi tu paling nyaman tu misal iwaknya pakai iwak haruan nang baubarna tu sudah itu kunciannya tu nang meulah paling nyaman ketimbang nang ada jua nang versi wahini kan behintalu aja atau apa yang lebih murah tapi misal ulun paling ketuju <hesitation> misal makan katupat kandangan harus pakai iwak haruan nang sudah dibanam itu pang itu meulah rasanya belain rasanya lebih nyaman ada pulang dikita tu lontong. Lontong dikita tu <hesitation> unik nya bentuk nya agak belain dari pada lontong- lontong di daerah lain sebujurnya, nya lontong nya kaya agak- agak segitiga agak- agak kerucut ketu lah bentuk nya biasanya <hesitation> seorang tu makan <hesitation> seikung tu sebuting lah <hesitation> sebuting tu misalnya orangnya <hesitation> makannya kada banyak misal orang makan kada banyak biasanya paling kada dua hanyar kanyang soalnya kan bentuknya kada terlalu ganal jua tapi ada jua pang <hesitation> meulah ganal apa jaman sekarang lah yang wahini- wahini tu banyak nang ganal tu ngitu nyamannya di makani lawan ada kuah santan nya jua nya biasanya beiwaknya misal kita iwak masak habang jua ketu dikasa <hesitation> apa di tambahi diatas nya ketu kan di kubui lawan apa sambal nya jua ketu, itu <hesitation> khas nya jua dikita pakai sayurnya bisa ada nangka ada ditambahi jua lawan kacang panjang tapi itu tejarang pang kalo di kita tu lebih banyak nya tu disantan lawan di sambal habangnya tu lawan iwak- iwaknya yang tadi kaya di nasi kuning jua tuh nang macam- macam haruan hayam hintalu nang ketu- ketu selain ngitu dari baras yang paling kuhupnya nasi putih tapi nasi putih di kita ni kan ada khas jua nasi putih bungkus nang kaya di gambut nang pakai hitik na tu pakai itik tu tu rasanya tu belain lawan bumbu habang tapi agak- agak mirip tapi nya belain soalnya <hesitation> warnanya tu pehirang ketu na warnanya dan rasanya tu manis nya tu bah. Dilidah tu mantap banar kaya barikit rasanya tu nah sampai sudah tuntung makan tu linguh- linguh nya tu masih ada ketu lah masuk keberataan hidung dan segala macam tu tu nyaman banar jua gasan sarapan walaupun mungkin porsian nya agak banyak lah biasanya orang selajur singgah sarapan lawan makan siang yang digabung nang dijadi akan satu ngitu itu nyaman jua tu ma <hesitation> olahan dari baras atau dari nasi misal di wilayah.